Nyamdu de wala sada sosai nii ha pelle nyamugo nyamdu nii wodi ɗanwake, kunu be kosai. A wawan a faɗɗa salata naira ɗari go yahugo ɗari ɗiɗi